Higo am a jamo ni, ko yanma, ga Alla ni yejjiti ko wakkani e inaare kugaal. Daman jonde non haani, ñyanndego belɗum, ñyanndego mone, wala ni fuf ko wala, ñyanndego komi salaato, hoccu munyal higo am, hoccu munyal.